ka tafavery tamignolo kafe iy,˂hesitation˃ tsy maintsy mifogno malôha, mialatsigny aminazy magnano azafady fa tegna tsy kigniko ee, very izy igny, de avekeo˂hesitation˃ izy ka vô tâche lambanazy tsy maintsy tahigny izy angalagny tasy lambanazy igny, fô izy ndraiky arakaraka izy fôgna iz ka tsy magnino hozy mety tsy voatery agnasa lambanazy